اعرف منين اللي أنا بشوفه ده حقيقي ولا خيال ، أعتقد ان انا ممكن مثلا لو بحس إن أنا مش عارفه ف الخيال ولا ف الحقيقي ممكن أقرص نفسي مثلا فبالتالي لو أنا نايمة هقوم مفزوعة كده ، أو ممكن مثلا أنفض جسمي كده جامد فبالتالي لو أنا نايمة برضه هقوم فأعتقد إن هي وانا فعلا نايمة ببقى مش عارفه أنا أنا بع- أنا فين دلوقتي ولا انا مين وبحلم أحلام غريبة بس أعتقد يعني هعمل اي حاجة م الحاجات دي فبالتالي لو قمت م النوم خلاص كده يبقى ده كان خيال والحمد لله احنا فالواقع